मुइले मरो त्यो आदर्श बिवाह ठुलो हुने भन्बटि कल्पना गर्या नाइ थिउ, बेहुला बेहुलि पक्ष दुइटै पट्टी का आमा बुवा परिवार अनि आफ्नो मिल्दया दश पन्ध्र जना सथि गैबटी एक मन्दिर मा सामान्य रुपले हिन्दु धर्म अनुसार क्रियकलाप गर्बटी बिहा गर्ने आशा छ ।